Fagnanovagna lasopy tsotsotra: alaigna paty voy- voahodina regny atao agnaty rano. Dia izy ma- hita fô halemilemy igny alagna agnaty rano akao, dia vake izy ataovagna menaka aboakan'y paty igny, dia ahh <hesitation> atao aminjay <hesitation> atao aminjay menaka dia atao aminjay raha aharo ananjy. Dia ranon-dasopy ndraiky ôhatra ranona henan-kisoa aroana henan'aomby. Zegny zegny atao ranony. Fô izy ko- na koa sakay tany, sakay tany ataovagna jumbo fôgna dia izay atao ranony.